<hesitation> katigonet nyuu ne chaam atikoni lakok che moche koo- ko kotuun kei anan mache kotunis, ko cham amwachini alechini ki keere lakwa nepo kapchii, netinye atep ne kararan, arok kotindoi iin paisheet ne kararan kora, yani yae kasi ne mawendati, lakwa nee mawendoti, aak ko tomo korook, itepeen ileeini ipo kap ngoo, asikenai kele ngo mii koe anan ma mii koe, aas iin ka konai anyun kole mii koito, konyo anyun nye kekeer kele anyun ara lakwani ko toos tinye atep, aas, ke mutu anyun, ng'o ka chepto ne wendii koot ke mwae ke leen taeen kooyotok kiro, ngo mii koe anan ko mamii, ko ngoo kichanayaat, ko kamwaa ale akine ke tepee kelechinin ara tapeen lakwanotok kiro ngo mii koe nda ko mamii, ko kii nemito anyun ko cham achere alechini anyun otapenii atepeet ak otapen iin lakwa netinye konyit, amu petushechu ko meleen to ko tinye konyit lakook mising kikotepi lakoi kotepto kei, ko ng'uno ko cham achamei ane alech ocheeng' lakwa netinye konyit ne ngoit kopchii nyo koiis kopchi ne ma nyoko ko parai ko- koseri ko sereeti, ko anyun chereet nyu ko cham achame anyun alechini oo- otapen komye si ko rook so mo nyo ko ko seretaak ak akwek, nge tile ngiwa chepto po ko sereet kopchi ko nyoo nepo werit nokoreseet kaita, ko ma kararan kei ne uu noo, kararan atepeet nekararan ak konyit unotok.